كهرباء kossir aiyani godo ka husan toy mon tani اول lakin husan وسخ ka ena mando eskimo entani tary talakin ezpachi ezpie kan gon toue tana en وسخ fa agi wida goon soka fa kadir enin badta وسخ ka